Oime te ikirauvae, jovivae, jüüvae tïvae, jayajivae, matepegua, manzanillapegua, temiti iapegua, cold, bold, te verde opaete jokua, jokuareta oime oñemee